शादी करन सी पहली कुछ महत्वपूर्ण बात जान जरूरी हैं जन की वे इंसान कु व्यवहार कन्न छ, वे इंसान कु पारिवारिक जीवन कन, वे इंसान की रुचि क्या छ, वे का शौक क्या छन, वे इंसान कु रोजगार क्या छ, अर वे इंसान का परिवार का बारा मा जान ना और उनकी शौक रुचि का बारा मा जानना, उनको घरबार कंन कन चाल्दू ते का बारा मा जाना एर एक दूसरा की गैल बात कनु कु तरीक कन छ ये बारा म जान नू बहुत ज्यादा जरूरी छ।